Go'shtni uzoq muddat saqlash uchun uni muzlatgichda yoki <hesitation> bironta salqin joyda qo'yish kerak <hesitation> va vakumli saqlash ham go'shtni uzoq muddat saqlash uchun foydali usul hisoblanadi.